Jadi pala cikek songonjia palidang obuk nita biasona pala umpamana ntong baru maridi kan, baru maridi ntong maek dope biasona ulang i cikek pala maek harana bisa dei mambaen marurus obuk i pala i cikek pas maek, jadi dung tar horeng do baru i cikek jadikan obuk i kan tong gok dei isinea serat naha na kan gok bulu bulu na kan gok jadi <noise> palu palidang na ia ntong pas i cikek ko i tarik ko tu jolo sanga tu balakang sanga tu samping biasona kan adong dei ntong ipon na nah, ipon ni <hesitation> cikek on mei biasona na bisa mambaen lidang i arana ntong ipon nai kan tar rapat rapat dei apalagi ntong misalna sesuatu na <hesitation> <noise> songon obuk nia ningia i tarik ningia kan pasti mangikuti cikek nai den tong i apalagi pas ci pas oni maek obuk mu icikek ko pas satonga maek i cikek ko pastina mangikuti dei apalagi pala umpamana tong um lobi lidang get lidang sanga get rapi ntong i tamba miak rambut kan miak ni obuk palanga ntong i baen ko pomade na sotik so bisa um rapi obuk mi tokinnai hasilna.